You can keep ley meat on ley dryer you put fire under a in ley morning in ley afternoon as long a on ley dryer and then you putting fire und- under it when la one week two week three week your meat will na spoil a will na give a will na smell as long you are putting more fire under a or you keep it in ley freezer for ley time you wil- you will want it then you go get ley from the.